E ngë e di na ë eticu, però sicuramenti ë un approcciu comprensibili, përçë comunqui na të shterë jemi, mënd kërkojëm të ruajëm gjellën e gjithë animejvet e kërkojëm të ham më pak mishë e gjith këto storie, però pran na vemi më humbët sempri të shterin kërkojëm të ruajëm, përçë jemi gjithë vëllezër e motra alla fini jo?